O doimillavintun o l'é stæto quell'anno che l'Italia de stæ a l'à guägnou delongo. Ne vegnimmo feua da-a pandemia e i zeughi son averti. Guägnan quattro figge à l'Eurofestival, medagge d'öo pe sato in ato e veloçitæ. Guägnemmo a-o ballon in Inghiltæra dove staggo mi contro i padroin de cà. Che soddisfaçion. No sò se ghe ne saià un atro anno coscì bello.